Хамираи дандоншӯӣ барои пок кардани дандонҳо ва нигоҳ доштани беҳдошти даҳон истифода мешавад. Он дандонҳоро аз микроб, бӯйи бад ва кирмхӯрӣ муҳофизат мекунад. Бо ёрии хамири дандоншӯӣ мо метавонем дандонҳои солим ва нафаси тоза дошта бошем.